زه د پیروسکوپ په اړه معلومات نه لرم او نه مي هم د دې په اړه څه اوریدلي دي. کله چې مي په انټرنیټ کې د دي شي په اړه لټون وکړ نو پوه سومه چې دا د دوربین په څیر یو آله ده چې پیپ ته ورته شکل لري او کولای سي د موانعو لکه دیوال، غونډۍ او داسي نورو څخه د هغو په ها خوا لیدل وسي.